Quiciás que lo que más conoçamus sea la cerveza i la su tecnología. Los alemanis son genti que mestura’l trebaju i el reholgueu duna horma mu aparenti. Lo curiosu es que, enque tienin chocolati güenu, i cerveza güena, i relogis güenus, pos son más anombraus sotrus paísis vezinus. Alemaña es anombrá delos sus cochis i essu á criau coltura porque los alemanis sonin mú de viajal i movel-si.